Seghe koiy koiy kesobho aru moyiin seghe kooy kooy kezo bho ara mo yiin ilo aghisighio ilo onghe dio ilo obebhio so ami na like gha mooy lo aseghe kooy kooy kezobho oyiin ibha ana pel ekeiy o pezo ana pel odiom obho aani ezobho ana utulan ekeiy pana otuln odiom. Ami alike ma rooy lo idi mezobho ami ulike maghum kooy kooy ami atulan, kooy kooy pabho awuny kenaan agbadio oghol acolour ugbadio ghol obho obile ugbadio oghol obho ared ugbadio oghol oobho ablack oouezira oyiin ugbadio oghol ezobho ooy obho abaal a pana taamon ooy obho abaal obe ezobho ooy o abilo obho abilo umor onuma ooy obho abaal o umor onuma so seghe kooy kooy lana omiin kezobho arooy onuma olo ana tatue apel o pu pel. Iban ibha ana uteiy o aghisigh obho kooy kooy ateiy akere aghibigh but oomedi Omedi pooyiin ooy oonodi pa awuny tenaan oomezira oyiin odigh ooy ooma okpobho idi tenan aroiy obho po oyiin enaan ede idna ta aben eru ede idua ijaw eru ede idua ta awenca eru ede idua ta abua eru idua ta port harcourt eru oomeedi po yiin ooy so amem lo ama ukpeeron ologhi anuma ooy lo asoorium loor aami alike ami alike marooy lo idikua olo atulan rooy olo ateiy okpoki atriy okpoki nadi koiy kooy. n ateiy edian na nogho ibha ateiy pun ngho ga poteiyio ateiy puna nogho ami alike mi digh arooy lidikua na ami na try na morugh oyiin acare moyiin ana udua to odau aru o ana udua temirikpoko aru o ana udua tokolomade aru o ana udua emelego aru akani o oomezira oyiin otulan aroiy aghudum opo ami alike mikenya ooy lo dikua ami alike motuan